والله في المدينة متاعي نتصور إنو الشخص العادي ينفق بين مية مية وخمسين دينار في الأسبوع على الماكلة وفي الشهر يولي الرقم يتراوح بين أربعمية وخمسين دينار لستمية دينار تونسي بالطبيعة أما بالطبيعة الكل يعتمد على العادات متاع الأكل ونوعية الماكلة اللي تتشرى.